Voalohany, mila kendregna tsara le fotoagna tokon' ho le mety hangalana lôko an-dranomasigny, de izy kaofa azo tonga de ande andrahogno fa tsy <hesitation> ambesana ela eka fa lasa mavôraka, de izy ianao mahazo azy igny ton'de sasagna tsara, alagna tsara ny raha jiaby <hesitation> manaraka lalan-kagniny an'azy de le isan'isany koa izy koa tiagnao hoagniny sasagna tsara zay vao izy andrahoinao na atao saosy na ataonao frity.